Mila torohevitra avy aminao momba zava-dehibe iray izay aho. Hitanao misy vehivavy anakiray izay tsy mitsahatra miantso ana andro aman’alina, sady mandondona am-baravarana. Izy nefa <noise> ratsy tarehy sady tsy misasa an <hesitation> tsy hitako izay azo atao. Dia <hesitation> nefa an n-nisy fotoana izy <hesitation> nandefa <hesitation> nandefa mailaka tamiko izany niteny hoe: izy hono efa miezaka be any am-piasana an, mamono tena amin’ny asa mihitsy izy, manangom-bola hono izy hanaraka anay amin’ilay fialan-tsasatra ho alehanay. Izy io an mpiasa ao amin’ny orinasan’i dadanay dia <hesitation> izay koa moa no nahitany ana nisy fotoana satria izaho nandalo tany am-piasanan’i dadanay. Dia <hesitation> izay no nahafantarany hoe andeha hiala sasatra izahay satria dadanay izany tsy maintsy niteny tamin’ny mpiasa rehetra hoe somary <hesitation> hijanona kely amin’ny asa aloha mandritra ny roa herinandro eo.